رياضيات مهمة جدا مو بس في الدراسة لكن في الحياة اليومية كمان تساعدك تحل مشاكل وتفهم الأمور المالية وتخطط لمستقبلك، يعني لها فائدة كبيرة حتى لو كنت ما تحس فيها الآن هتحس ذفيها بعدين هتساعدك بشكل مباشر أو غير مباشر